باهي تكون عالق في الجزيرة مع نكون وحدي منكونش مع العدو نتاعي خاطر كي نكون وحدي أكيد معناتها باش تكون فما عزلة ، العزلة مش باهية خاصة أنت محصور في بلاصة وجزيرة متعرفهاش أما هذاكا باش يعطيك فرصة أكثر أنك أنتي تشوف شنيا قدراتك كفاش تنجم فما عقلك كفاش باش يفكر خير ، كفاش باش تلقى حلول باش يدربك على برشا حاجات ديجا ، أما مش كما يبدى العدو نتاعك باش يبدى القلق باش يضيعلك تركيز نتاعك ومتنجمش تخرج.